באש תעְ'לף אלהדִיה מזיאן אול חאגה כִנחְתָאגו ורק אלתעְ'לִיף, שְריט לאצֶק ומקָּץ, כנג'יב אלהדִיה וכּנדירהא פִווסט אלוּרק, מן בעד כנקּץ אלוּרקה באש תוּלי קדְהָא נִישָאן, אה מן בעד בשוִיָה דיאל אלחצ'ר כנסד אלאטְרָאפ דיאל אלאואראק מן מן תחת בּשְריט לאצק, פלאכִ'יר אה כנקדר נזיד שְריט מזיאן ולא ראבּטָה באש תזיד פלג'מאל דיאלהא.